Tä näkk' tuud kujjo joba mitmõndat kõrda täpselt aia takah puiõ vahel. Tä otsust', et tä lätt kaema. Tä läts' vaiksõlt lähkümbähe, võtsõ uma karmanilambi vällä ja valgust' tuud puiõalost alla. Ja mis tä näge – sääl om väikene kitsõpojakõnõ, kiä om jäänüq kinniq aia sisse. Tä lätt appi, lask tä vallalõ ja kitsõpoig juusk mõtsa sisse peitu.